نحب العصفور أنا أطيب فرق اااا عاقل اااا يغني يعمل جو يعمل زهو في البيت اااا و يبدأ حتى منظره منظره تغذر له بركة شي كبير يبدأ أصفر ويبدأ يمنقره ماضي ويبدأ يسمح.